Arakaraka ilay karazana namana, raha ohatra karazana namana hitondra amin'ny soa: ohatra hoe namana any am-piangonana, namana any amin'ny fikambanana ah, namana any am-pianarana de tena ilaina satria ilaina ny fisokafana amin'ny olona, fa raha ohatra namana hitondra any amin'ny ratsy ah de tsy ilaina ny fananana karazana namana.